باش نكتب رسالة شكر كنستعمل عبارات ديال الشكر و الامتنان و كنديرو بعض الاسباب اللي كتخلينا نشكرو داك الشخص و كنعطيوه قيمة كبيرة بعبارات التقدير و الاحترام